Adzólená ñŋ kpá adzólená, adzólenáá talá bɔkɔɩ ŋá táa wɛrɛkɩ bɔɔ, ŋá wɛ ŋá goóre bʋlɔ. Bʋká timáti, timáti ñŋ kpá timáti ka sɩsɩ, ina ŋaanʋ, kánáá wɛrɛkɩ. Béebésé ñŋ kpá béebésé ka sɩsɩ ŋñ yɛná domóo, kánáá yála kayɛ ŋsɩ ina katáa wɛrɛkɩ bɔɔ, adɛmɛ, áyɔyɔ, kánáá yála ka sɔkɔ bɔkɔɩ ka táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Gbémá, ñŋ bɔ gbémá lɔ ŋñ gɛ ñdikɛɛyá lɔ ŋ kɔna kɛ dza lɔ batá yálá ka yɛkɛ bɔɔ ñ ŋñ mɩsɩ kɛ lɩmɔ ñ ŋwɛ ŋñ mɩsɩ kɛ lɩmɔ ŋñ lá lɔ ŋ sɩsɩ, ñŋ tɩwɔ fɩlɩɩ ññ kpéri kɛ ka dʋ sulusúlútomɛ, kaá yɛ bɔkɔɩ. Amá ñŋ táa yɛ mɩnɛ bɔɔ, ká kaa lɩ ina ŋanásá kaá wʋlɩ.